Tumi kan minne min daɓa male da nyamshimi ti male minta yu mintimin ne tumi min bene minyiyimi ne tumi kon dit mi te nwame min nung me mi yila ne pibɓi lua mi nele nungtanghe mi fole ti yimammi da yamshimi tin wii male mon ɗomwa ka ui shang kub mwe tin kpashana mwa mwa nanghe yili ka mara mo wi latɗi yo, ɓon uri ɓonne tumi ɓo te ka kap da tal ɓo teɓe kap ɓo wi yimi ti shiɓo ɓon ɓene ɓo yila ɗore nwame gang me ɓo gbene ɓon nunghi men da tal ɓo shili lul kana ɗorna ka uli tumi kana neyo mowi da kubne uri kpashana ɓonne nung ɓiye yimamɓo ɓon te tumi sheye yimamɓo nin ne tumi kini ɓoma ɓo ne kuɓo ɓon ne ɓakwe mal kakwe ɓo benele ɓo yilla ɗorka uli ɓo shiɓi ye tumi luang ne kang luang ne kang luang ne kang yele ɗor geme ka ɗor geme yele piɓi lua ka piɓi lua lul kana uli kinan dit na ulin dit nan nanghe lo nung ɓaka ti daɗu kung ɓo ɗore yu. Yel kani dorni ka dab nung in yib in she ni ɗor kini ka dabnung bo yelkabo ɗor yuu ɓo ɗor yuu ti ɓo ne tumin yuu ne ɓo benle ɓo yila ɓo yila kumelen dadit ɓo peng ɓon fa ɓakwe verenne ɓo ɗo ka uli ɓon ɗo ka uli ɓo lub ɓwele ɓo nyam Yamma yele na ba ɓo liɓan loɓo na man twa taɓo yo mwa neen tumi mo wi liɓan tii mon wii liɓan tii shwan lomo gong mone tumin yo ka fola ne ii ne timu yina mon ne tumi shimo tin shimon tin uli ti male da shimwe ti yarare ti yinale ɓa mon umwa a ye namoha kpasha lo lo fumo mwa mo shilladi bati yiti fola ka folan wai? mon urin mon ne tuminu mo wi nung mo wi nung nwa jwe shuka shimshim ɓaɓon daba ten male ɓon pili ɓon ɗore ka ɗeb sheka penelue ɓon tiɓon ɓon tiɓon ɗeble ɓo pi nung geme ɓo nele tumi kaɓo nele ɓo teble nung dadiɓo ɓoyiɓo ɓoyiɓo kpare ka daba nungti yimamɓo kani dabale ɓon foni awi ɓon uri ɓakwe ɓo, ɓo wilin la? ɓaɓo foni yomon ɗonk ii ni mara ni gbob Nin gbob mwale mara nu yoni gboba a ɓweremwa mon ɓweremwa awi ye lulmo nin neen ɓe? ni uli ten ilye ɓweremo yina ɓo, ne tumi yini mon ne tumi mo wi wi shuɓilo kaa teen tii ti yinale ɓa mon umwan tiki mwa nen ɓe? in lo shwa? u tiki gong ne tumi ɓon ge tiye yinɓo kanin ulini tiki ɓwe tini u tiki gong nin ne tumi ni wi da kubni kung ka ulna ti yinale ni wi nungka ni wili ni tanghe ni nyole ni wi daɓa male, ɓani uni tiki ni win ɓe? nungkani wilin biyele kung ɓe? ka fola ne ii ne ii nung kanak ɓo ye taɓo mangɓo ɓo ye taɓo uti ti tumi ti nyinale ni ne! tumi ni mangɓo lo shue mone yine shwati ɓurak yina mon temlen lue mon benung mo wi nung nwa jwe shuka kanak ɓa mon tem mon be nunghi ɓo, mo wi nung nwa jwe shukan la? tumi kwe nyina, mone tumi yina mo wili kamo nele tumi mo wi nungka mo daɓale nung mo wi mo fale gom, mon daban vong mon fa, aɗi gom ta dabaka a fa aɗi ta dabako a fa fek kpakkwe da nung ne tumi ka ye tamo she namo tin nee mon tanghe ten nyinani mon wi liɓa ni laumo mwana ka gbenele mwan temle lomo shua tin lul mo wi lauka gbene Mo temle lo lomo shuan ti lul yo laumo ka kenen ken yimilo yinaɓo ne tumi nyina mo ne tumin yo ka fola nobong nungmo ni fo ni fo daba shini ko in lo yelako lo yuko na kpaka na te tumi yo ye nana tumna na lana ɓa vum yi gangditɗi ɓani shuni ta tini pak ɓani pak ɓaye luli lo yili ni neni kapenu ɓani ɓani geti yu kako atina ɗo tina mu lua tina yilli ni gele yiki fek tiye yimanghi ɓana ɗoka mu lue anan ta nan dot tina bene gong yinshika ninlo ɗe shuɓi loni awi idan yu kwe nan ne tumi kwe nan ta tumi kwen yina ɓo na yilla wi ɓwere, na ɗonu na beneɓo, ni tuk yu kako nata mwene na beneɓwe, ni tuk ten yu kako na noɓo nane tumi yo nan win ɓe lo shwa nungka na wili yo na lana ɗore a lin kinan watiluapil na lana ɗore ye tane ɗi fek ɗoni mangle na da kubɓi nati kwinna liki yi wubna ten wub tang yamna uri ni bale linna watiluapil, tumi yina mo na tumi mo wi shuɓi lo, shong yu kwe lare nwa tanannu shongna wili shuɓilo ɓakaye yinna wili shuɓi lo sheye inne na Tumi yina mo ne tumi mo wii shuɓi lo ti ten ti ɓamon ne ɓakwe ɓa bane ɓaya ye yimangmo ya bani sham ni awi yimam ka gbunung kwa ni lare shamɓo ni lare shamɓo ni ni wi shuɓi loyo, a wi ni lare sham ni uri niwi shuɓi lo kanak loni ɓo getiye yimamɓo, nin tumyan wong ya la gong ya shili loya shua yan shili loya shua yan tan liya kaɗe nung lo shwa ya wi li Yamba ka aɓa ya tiya ya wili ya ten tii yang yan yanne yan ba noɓon nungya ya wi nung yo mon piyu bana wulana sham nan ii nung mana gbob mon gbobna vee nan wii na neyo yimam top wulani timu mon wulani tumi nine nungka nak to vee yu kwe nan jemon yo na ge a tami she nami ni shammi nu shong nin shamin ɓo shong mi win ɓan biyele shong miwi nungyo ni ɗo ka uli ni shammi yina nan tu yimam kina mona na uli shame yinshika tumi yina shong timun yinan ɓo shon ɓo shong ɓo ka ɓonka uli kung shong ɓo wi loɓo yo yayelka ya yili ya wiɓo kung shong yama ya wi loya yo ya nen tumi ya shili loya shua tiya taya waya wi loyan vong ɓoma ɓo shili loɓon shwa tiye tabwe Ni wula ɓo a tiɓo tiɓo daba nin marɓo nin be nin dababo shini shini katin neshi biyele ka inmon ne tuminmo mo wi nungka mo tanghe yo tumi yina mon ne tumi mo wi nungka mo wilin biyele ti nyinale ye taɓo ne ɓon wishini ni laɓa ɓele ni laɓa gbere ni laɓa gonglong ni laɓa duro, yini ba nungnin da bi voro kakwe ni ere nunka ti nung ɗeble nungɓo wa voro ki ɓwe ɓakana ɓon laɓa kiɓo ka ɗoren ka ɗeb ɓon laɓa kiɓo ka ɗoren ka ɗeb yel kani erenu ninne ni mangta nungni nin tanghe gom ka tangheɓo kung tang yelakoɓo ninka ulini nin tanghe nuni ti muno shong ninne tumin ɓo ni wilin la? shong shangka ni wiliyo tumini foni nunka ni wili nunu nine tumi tumini foni nungka ni wili monne tumi yina mo wili monne tumi yinɓo mo wi nungyo mo bene kwa yele ii, ii yinaɓo mon u'a taka shimo mon taka shimo mo willi mon taka shimonɓo mo wi nungyo, danghan nungka mo ɗele ti lana twa shimo mo neen tumi ɓa wi mo tanghe mo nen tumi ɓawi ɓa mon ne tuminɓo mowi linla ɓa tang, shangka mo wiliyo mo ɗen ari mo ɗen ari koɓo mo nen tumi ɓa wi Ɓa wi a benda vungmo ɓa pi ɓa wub kab sherenung mo ɗeɓe ti yu mo neen tumi mon ne tumi aya pi nungka kwe ata ɗeɓle kap shere nung ti yumo she kakra ya bana da vung banan malna mwa tina ɗore ka daba nung monne bak monne tumiɓo mowi ye nuwakila mo wili yo yinshika ye taɓo sheuɓo tumi ti yinale nin shue ɓo tumi ɓo shong ɓo kun shong loɓo ka berenla shong shangha ɓobere loɓo yo shya urni neɓo ten tumi ti yinale ɓo loten kane ɓoma ɓo wili loɓo ɓoma mo maten yiman kiɓo ɓo sheuni nima ni wili lo kini ɓani ɗi nima ninlo shewe ti yimam kini ti tuli ti lonana ti lonana ti lonana ti lonana lona kiye taɓon faa yela ko yi yi ɗo kini yela ko yi yi ɗo kini yel kako yi yini ɗo kini wa lo shwa ɓwe uri ɓakana Tumi ni ɓakani ni pi ten tumi ni benle nung kanak ɓo niye lo shwa ni debleni tumi uri tin ɓakana ɓawa ɓo u ɓo ɗoka uli ɓon ge ti jwa ɓwen ɓake yira ye taɓo uti ti yinale lo shwa ɓon dong kung ti yinale mon timon ɓere nung nwa jwe shuka mo wili shimshim mon wi shimshim mo yili mo nele tumimo mon nele tumimo nwe nwe ɗonu ne mo ne ɓeri monne beri nu fanu.